لو كنت مضطره نعيش في جزيره في الصحراء لمدة عام كنت راح ناخذ معايا برشا برشا ماء و برشا طعام و ماكلات و برشا غطا و براسولات و خيم لأنو الجو راح يكون حار ياسر حار ياسر لمدة عام.